Khulondakhana nende esie limenyalilayi nokhumenya neavandu vulayi. Kamaa nevere nende efamilia, avana, emusakhulu wanje nende avandu vefamilia avandu, eshindu kama okhurangana shenosho kenyakhana shivekhoo tawe. Kama ni nimukosana awunti musakhulu ukosire, masakhulu ukhunyachire nomba musakhulu ukhupire, khumenya vulayi ninaye nomba khukhava eeh. Khukhava <hesitation> kenyakhane okalushe yasiolakaye nomusakhulu uwo musamehane onyala khunyola avundi undi omusakhulu ampire omushere. Olanyola omushere wonoyo nalinavana vave yavukule avaha. Yapachire afundu fwufwe netsiri etsinguvo ofundu fwayakulakho tsa mutsu mwonomo ufundu fwayakulakho tsa omusakhulu, olanyola alavukulangu, asanye avana vave vosi avukule tsakila eshindu shishe shosi yatiririre ichira alatsitsanga iwavo. Onyolakhunyola makhuva kama kenako sikalakhukhonyakho tawe sichira ulatsia lwenyu weneyo wekhale nende. Mama uwo, ma. ma wa nyina uwo, nomba papa uwo uwakhale ninayo, shindu shenesho shilavokhunyakha tawe. kenye eshindu sholakhola wikhale yasi mwesi mulompe makhuvura kenako kosi, alafu mwendelee vulai vwene. shindu shindi, onyala khunyola ewe nendee majirani kako, munyolanga vulayi tawe. nampa nori nende eshindu mutsi mumwo, neshieshi kari, kenyekha iweresie cowesie majirani kako mukhonyene maa fundu kama fwenefo. Onyala khunyola nimukholo muruo maisha kenyu kalava malayi sana. Shindu shinti majirani valala vakosaniranga khumukhanda, onyalakhunyola jisoni uno, yavusia umupaka ko mukunda kwatsa khujirani unti oyo. nomba majirani, kandi khavola mufamilia mmh. mwana unti yonyola mukunda makali nomba mutiti, makhuva kama kenako kosi, kako kakusianyanga avantu. Kenyekhali, mufamili khuvetsanga nende avasakhulu va. vokali vakhale avo, kenyeshe muvalache mukhore asi mwesi, nikali amakhuva kamumunda kenako, mwikhale, mwilombe makhura kenu, msamehane mwushesiane, kila shindu shire isa sawa onyala khunyola avana vajirani uno nivetsa iwuwo khuvakhuma tawe kenyakho nivetsa iwuwo nori nende eshakulia everesie valee nende avana vovo, nombo nori nende eshintu shindi shokhuvayo ninafwo, uveyamire vavaye tsa nende avanda pila amakhava kandi amanyinzi taa. Onyola khunyola vunovyo nivyo vujirani vulayi. Sasa shenenyanga khumovera mwesi mwakhaa. mwakhakosanira khufuntu futiti taa. Shindi sha maana ni msamaha kenyekhane mu musamahane kila wakati, nimukhola kila muntu nakhola makosa msamehe omuntu oyo wenao mwelenya khumenya ma <hesitation> ma vulayi vwene. Avundu undi, mofimili onyola khunywola musakulu ukasane nende mushere uwe. Waa wamavi danyolekhanga, omusakhulu wenayo avetsango ni nini asiri yiyo yosi khuvana vave. Vasakhulu valala vali ata vano nivovashare vave. vaviriranga vari vosi vaa. vaa vavetakamu vakaramia khuvula avaho venavo. sa olanyola mbuu sitsira omusakhula yakasiriche nende meshere uwe, alafunjira avana mutsu naa avasambira mwonovo alafu musakhule unoyo yesi sinjira sialenyanga khutsia muchela tawe, namba elenyemba avantu majirani namba ovantu vaa avuko wenayo vamwire tawe, mwene alaamua yerusie ovuu ovuhai vuvwe. nomba vonti shichira valenyanga khusamaba taa, valaa vuku eshilotowa, vasitse avana nende mushere vosi vesitse. sasa eshindu shenyala navavorera avasakhulu. 𝖵𝖾𝖾𝖾 𝗏𝖺𝗅𝗂𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗆𝗐𝗈𝗒𝗈 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝖼𝗁𝖾𝗇𝖾𝖼𝗁𝗈 𝗏𝖾 𝗏𝖺𝗅𝖾𝗇𝗀𝗈𝗀𝗈 𝗆𝖻𝗎𝗎 𝗏𝖺𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗎 𝗄𝗁𝗎𝗏𝗎𝗆𝗂𝗅𝗂𝖺 𝗆𝖺𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺 𝗄𝖺𝗆𝗎𝗍𝗌𝗎 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗌𝗁𝖾𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖺𝗏𝖺𝗏𝗈𝗋𝗂𝗋𝖺 𝗏𝖺𝗄𝗁𝖺𝗋𝖾 𝗏𝖺-𝗏𝖺𝗌𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗅𝗎 𝗏𝖺𝗋𝖺𝗆 𝖾𝗋𝖾𝖺 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝗏𝖺𝗍𝗌𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗄𝗁𝖺𝗋𝖾 𝗏𝖺𝗆𝗎𝗏𝗈𝗋𝗂𝗋𝖾 𝗏𝖺𝗆𝗐𝖾𝖼𝗁𝖾𝗌𝗂𝖺 𝗆𝖺𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺 𝗆𝗐𝗈 𝗆𝗐𝗈𝗄𝖾𝗇𝗒𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖾 𝖺𝗆𝖺𝗇𝗒𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒𝖺 𝗒𝗂𝗒𝖾 𝗐𝖾𝗇𝖺𝗈 𝗈𝗅𝖺𝗇𝗒𝖺𝗅𝖾 𝗆𝗎𝗌𝖺𝗄𝗁𝗎𝗅𝗎 𝗐𝖾𝗇𝗈𝗒𝗈 𝗇𝗂𝗏𝖺-𝗏𝗂𝗏𝖺𝗆 𝗇𝗂𝗏𝖺𝗆𝗐𝖾𝖼𝗁𝖾𝗌𝗂𝖺 𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗂𝗌𝗎𝗄𝗎 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝗇𝖺𝗍𝗌𝗈 𝗆𝗎𝗄𝖺𝗇𝗂𝗌𝖺 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗇𝗒𝗈𝗅𝖺 𝗈𝗆𝖻𝗎 𝗈𝗅𝖺𝗆𝖺𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝖿𝗈𝗆𝗂𝗅𝗒𝖺 𝗒𝗂𝗒𝖾 𝗌𝗁𝖾𝗇𝖾𝗇𝗒𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗏𝖺𝗏𝗈𝗋𝗂𝗋𝖺 𝗏𝖺𝗌𝖺𝗄𝗁𝗎𝗅𝗎 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝗏𝖺𝗌𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗏𝖺𝗅𝗂 𝗆𝗎 𝗇𝗂𝗇𝗂 𝗆𝗎𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺𝗇𝖾 𝗏𝖺𝗆𝗎𝗐𝖾 𝗆𝗎𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺 𝗇𝗂𝗏𝖺𝗋𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗁𝖺𝗌𝗂𝗋𝖺 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗌𝗁𝖺𝗏𝖺𝗅𝖺𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺 𝗏𝖾𝗄𝗁𝖺𝗅𝖾 𝗏𝗐𝖺𝗆𝗎𝗓𝗂 𝗋𝗐𝖺𝗏𝗈 𝖻𝖺𝖺𝖽𝖺𝖾 𝗇𝗈𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺 𝗏𝗐𝖺𝗆𝗎𝗌𝗂 𝗇𝗈𝗄𝖺𝗌𝗂𝗋𝗂𝖼𝗁𝖾 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝗇𝗎𝗋𝗂𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝖾 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝗇𝗈𝗋𝗂𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝖾 𝗁𝖺𝗌𝗂𝗋𝗂 𝗂𝗇𝗀𝖺𝗅𝗂 𝗎𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺 𝗆𝖺𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖾𝗇𝗒𝖾𝗄𝗁𝖺𝗇𝖾. Kama khura, khusamaba efindu kenako shikalikekho mokhura malayi tawi kenyeshe yosi opunguse asira yiyo khamakhura kawe malayi <hesitation> khandi onyesa khunyola mufalia indila mushere niye niyetegemee onga yemenyanga nende arane yave, musakhulu avulaa tawe khunini mmh, mufamila kama yeneyo, mushere wenayo, khwalo nende familia kama ye. Yamushere yamenyanga nende avano ave. Omushere wenoyo, yatsisanga ekasi kila siku, nayalukhanga mushiro sana vave garashiranga jirani wiwe sa yarichiro isiku indi, mushere unoyo yaliutaire ekasi, nalashira jirani uwe avana ave vaviri avaava. avarindra mpaka mwalakaluha khuraa khukasi yiye isiku iyo yetso mushiro sana kama saa mbili iwayetsa yari ata yari avula etsifwa tawe na namukunda mumwe yariyaraka etsifwa.

𝖭𝗂𝗒𝖾𝗋𝖾𝗏𝖺 𝖺𝗋𝗂 𝖺𝗅𝖺𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖺 𝖭𝖺𝗅𝗈𝗅𝖺 𝗃𝗂𝗋𝖺𝗇𝗂 𝖺𝗏𝗎𝗅𝖺𝗈 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝗒𝖺𝗋𝗂 𝗎𝗍𝗌𝗂𝗋𝖾 𝖾𝗇𝖺𝗍𝗌𝗂𝗌𝖺𝖺 𝗍𝗌𝖾𝗇𝖾𝗍𝗌𝗈 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎𝗌𝗁𝖺𝗒𝖺𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺 𝗇𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖺𝗏𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗇𝖺𝗏𝗈 𝗇𝖺𝗏𝖺𝗒𝗂𝗋𝗈 𝗆𝗐𝗈𝗌𝗂𝗉𝗂𝗍𝗎𝗅 𝖧𝗈𝗌𝗂𝗉𝗂𝗍𝗈𝗅 𝗀𝗁𝗈𝗌𝗂𝗉𝗂𝗍𝗈𝗅 𝗒𝖺𝗋𝗂𝗁𝗃𝗂𝗄𝗁𝗈 𝗒𝖺𝗋𝖾 𝗄𝗂𝖽𝗈𝗀𝗈 𝗒𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺 𝗆𝗎𝖽𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗍𝗎𝗄𝗁𝖺 𝗆𝗐𝗈𝗌𝗂𝗉𝗂𝗍𝗈𝗅 𝗆𝗐𝗈𝗇𝗈𝗆𝗈 𝗏𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗏𝖾 𝗄𝗁𝗎𝖻𝗈𝖺𝗍𝗂 𝗂𝗆𝗉𝗂𝗂 𝗏𝖺𝖺 𝗏𝖺𝖺𝗍𝗎𝖿𝗂𝖺 𝗈𝗆𝖺𝗂𝗌𝗁𝖺 𝗄𝖺𝗏𝗎 𝗆𝗐𝖺𝖺 𝗉𝗈𝗌𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗍𝗎𝗋𝗆 𝗒𝖾𝗄𝗁𝗈𝗅𝖾𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗇𝗒𝗈𝗅𝖺 𝗈𝗆𝖻𝗎 𝖺𝗏𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖾𝗇𝖺𝗋𝗈 𝗋𝖺𝗅𝗂𝖺 𝖾𝗌𝗎𝗆𝗎 𝗌𝗈 𝗈𝗆𝗎𝗌𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗐𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗇𝖺𝖼𝗁𝖾𝗇𝗒𝖺 𝗌𝗎𝗆𝗎 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖺 𝗒𝖺𝗏𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗅𝖺𝗅𝗒𝖺 𝗇𝗂𝗌𝗂𝖾𝗆𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗇𝖺𝗏𝖺𝗍𝖾𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺 𝗌𝗁𝖺𝗄𝗁𝗎𝗅𝗒𝖺 𝗇𝖾𝗏𝖾𝗋𝖾𝗌𝗂𝖺 𝗏𝖺𝗅𝗒𝖺 𝗆𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗇𝖾𝗏𝖺𝗅𝗈𝗅𝖺 𝖺𝗐𝖾𝗇𝖺𝗈 𝗌𝗈 𝗆𝗐𝖺𝗏𝖺𝖽𝖺𝗄𝖺𝗍𝖺𝗋𝗂 𝗄𝖾𝗇𝖺𝗄𝗈 𝗏𝖺𝗉𝗂𝗆𝖺 𝗆𝗂𝗆𝗉𝗂𝗋𝖺 𝖼𝗁𝖾𝗋𝖺𝗇𝗈 𝗏𝖾𝗇𝖺𝗋𝗈 𝗇𝗂𝗏𝖺𝗇𝗒𝗈𝗅𝖺 𝗈𝗆𝖻𝗎𝗎 𝖾𝗌𝗎𝗆𝗎 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗒𝖺𝗅𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗒𝖾 𝗅𝗂𝗄𝗁𝖺𝗇𝗒𝖺𝖿𝗎 𝗇𝗈𝗆𝗎𝗌𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗐𝖾𝗇𝗈𝗒𝗈 𝗇𝖺𝗄𝗎𝗆𝖻𝗎𝗄𝖺 𝗄𝗎𝗆𝗉𝖾 𝗅𝗐𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗆𝗎𝗄𝗎𝗇𝖽𝖺 𝗇𝖺𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺𝗄𝖺 𝖾𝗌𝗎𝗄𝗎𝗆𝖺 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗆𝗐𝖺𝗅𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗆𝗎𝗌𝗁𝗂𝗋𝗂𝗆𝖺 𝗌𝗂𝗒𝖺𝗆𝖺𝗇𝗒𝗈𝗇𝗀𝖺 𝗈𝗆𝖻𝗎 𝖺𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺𝖼𝗁𝗂𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖾𝗅𝗂𝗄𝗁𝖺𝗇𝗒𝖺𝖿𝗎 𝗆𝗎𝗍𝗌𝗂𝖿𝗐𝖺 𝗍𝗌𝖺𝗏𝖺𝗇𝖺 𝗍𝖺 𝗆𝗎𝗌𝗁𝖺𝗄𝗁𝗎𝗋𝗂𝖺 𝗌𝗁𝖺 𝗏𝖺𝗇𝖺𝗏𝖾𝗇𝖺𝗏𝗈 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗌𝖺𝗌𝖺 𝗆𝗎𝗌𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗐𝖾𝗇𝗈𝗒𝗈 𝗒𝖾𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖾 𝗇𝖾𝗒𝖾𝗅𝖺𝗎𝗆𝖺 𝗈𝗆𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗒𝖺𝗄𝗎𝗌𝗂𝗋𝖾 𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺𝖼𝗁𝗂 𝖸𝖺𝗐𝖾𝗋𝖾𝗌𝗂𝖾 𝖺𝗏𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗏𝖾 𝖾𝗌𝗂𝗆𝗎 𝗄𝗁𝗎𝗏𝗎𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗆𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗍𝖺𝗐𝖾.

Niyamuwa sanyasakhumanga angowenao tawe nafaa sanyala yavukalo avana venavo atse ninao ta kisha alalola ori ovone venavonivaomusaukhula wiwe, alashe avanavenavo, niye atse wavo nomba atse avuntu unti, ndalashire avone inyima nende musakhulu uwe. Shindu shinesho, onyala khunyola amusakhulu unoyo unenede ekasi ovula wokhulashiria avanu, nomba ochukulanda avana khunye navutingu sana. shinadakhumurasia, shinya na khumukola khuvanende amani mutsu mwene tawe, so onyala omusakhulu wenoyo nakhupira omushere esimu yetse aah, yekhele navona vovusi omushere wenoyo alavolag mbu avana venavo no vavu, ikhalavana, venavo nendeleanga namaisha kanje, sinyela khumenya ninawe taa, nomba oyire omushere unti amenyenede avana venavo. Alaa watuta ori kama maisha kano namatunyu sana. Onyala khuvukula avana vave avasambe, mwene naye atsie yemiche vafwe vosi. So lechera awenao wamakoso nomushere uno yalova khweitsa khumanya nevana. Efamilya yiyo yosi yifwire vamulashire, alafu alasibala vantu vamulaume niye. Awenao ndamu salango aveshere mwakhava murio falo mwikhale nende efamilia yene vulayi vwene nimukosane mmh- musavane musamaho avundu unti enyoua khuvavoreza waa khwalichi nende omusioni uno yavichi mmh yavichi yayatsa omulatana unti varivapanga vayirane, so omusiani ilno yalanga omu omukhana mutsu yetse amuchenderirakhu, isiku yeneyo, omukhano wuno lwayetsa, omusiani yarulao yatsaa mutown khukua fundu futiti fwokhurumishira mutsu, nalakha mukhana mutsu ya <hesitation> 𝖸𝖺𝗅𝗈𝗆𝗉𝖺 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂𝗄𝖺𝗄𝖾 𝗒𝖾𝗍𝗌𝖾 𝗒𝖾𝗌𝗂𝖼𝗁𝖾 𝗒𝖺𝗋𝗂 𝗒𝖺𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗆𝗎𝗁𝖾𝖺𝗍𝖾𝗋 𝗆𝗎𝗁𝖾𝖺𝗍𝖾𝗋 𝗎𝗆𝖺𝗇𝗒𝖾 𝗂𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖾𝗌𝗂𝗍𝗂𝗆𝖺 𝗎𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗎𝗇𝗈 𝗇𝗂𝗒𝖾𝗏𝗂𝗋𝗂𝗓𝖺 𝗇𝗂𝗇𝗂 𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝗄𝖺𝗇𝖺𝗄𝗈 𝗇𝗂𝗄𝖺 𝗇𝗂𝗄𝖺 𝗒𝖺𝗆𝗉𝗈𝗄𝗁𝖺𝗒𝖺𝗌𝗂 𝖾𝗌𝗂𝗍𝗂𝗆𝖺 𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝗂 𝗎𝗇𝗈 𝗎𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺 𝗇𝖺 𝗎𝗇𝗈 𝗒𝖾𝗌𝗎𝗇𝗀𝖺 𝗄𝖺𝗋𝗂𝖻𝗎 𝗐𝖺𝗇𝖺𝗈 𝖾𝗌𝗂𝗍𝗂𝗆𝖺 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗇𝗂𝗒𝗂𝗆𝗎𝗉𝖺 𝖾𝗌𝗁𝗈𝖼𝗄 𝗈𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺̊𝗇𝖺 𝗇𝖺𝖿𝗐𝖺 𝗄𝗎𝗆𝖻𝗎𝗄𝖺 𝗈𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗐𝖾𝗇𝗈𝗒𝗈 𝗒𝖺𝗅𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗎𝗆𝗎𝗌𝗈𝗆𝗂 𝗒𝖾𝗐𝖺𝗏𝗈 𝗏𝖺𝗆𝗂𝗇𝗒𝗂𝗌𝖾 𝗏𝖺𝗋𝗂 𝗎𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗌𝗁𝖾𝗌𝗎𝗄𝗎𝗅𝗎 𝖺𝗅𝖺𝗌𝗈𝗆𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗄𝗎𝗆𝖻𝖾 𝗈𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗒𝖺𝗍𝗌𝗂𝗋𝖾 𝗆𝗎𝗒𝗂𝗍𝗌𝗎 𝗒𝗈𝗆𝗎𝗌𝗂𝖺𝗇𝗂 𝗐𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗇𝗂𝗇𝖺𝗒𝖾 𝗎𝗏𝗎𝗅𝖺𝗇𝖺 𝗒𝖺𝖿𝗐𝗂𝗋𝗂𝗋𝖾 𝗆𝗎𝗍𝗌𝗎 𝗆𝗐𝗈𝗇𝗈𝗆𝗈 𝗌𝗈𝗅𝖾𝗇𝗃𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗅𝗂𝖾𝗇𝗈𝗅𝗈 𝗇𝖾𝗅𝗂 𝗇𝖾𝗅𝗂𝗌𝗁𝗎𝗍𝗌𝗈 𝗅𝗂𝗄𝖺𝗅𝗂 𝗌𝖺𝗇𝖺 𝗄𝗁𝗎𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗂 𝗒𝗈𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗄𝗁𝗎𝗆𝗎𝗌𝗂𝖺𝗇𝗂 𝗆𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗌𝖺𝗌𝖺 𝖾𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗌𝗁𝖾𝖾 𝗌𝗁𝖾𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖽𝖺𝗏𝖺𝗏𝗎𝗋𝗂𝗋𝖺 𝗈𝗏𝖺𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗆𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗆𝗎𝗇𝗂𝗇𝗂 𝗍𝖺 𝗆𝗎𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗎 𝗍𝗌𝗂𝗈 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖾𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗇𝗂𝗆𝗎𝗅𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗏𝖺𝗌𝗂𝖺𝗇𝗂 𝗆𝗎𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺𝗇𝖾 𝗎𝗏𝗎𝗋𝗂𝗋𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗎𝗋𝗂 𝗏𝖺𝗏𝗈 𝗏𝗎𝗄𝗐𝖾𝗅𝗂 𝖮𝗋𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖺𝗇𝗂 𝗎𝗇𝗈 𝗄𝗁𝗎𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺𝗇𝖾 𝗌𝗁𝗂𝖽𝖺 𝗇𝗂𝗒𝗂𝗋𝗎𝗋𝗈𝗈 𝖺𝗏𝖾𝗏𝗎𝗅𝗂 𝗏𝖺𝗅𝖾𝗅𝖾𝗐𝖺 𝗏𝖺𝗅𝖾𝗇𝖽𝖺𝗄𝗁𝗈 𝖺𝗆𝖺𝗄𝗁𝗎𝗏𝖺 𝗆𝖺𝗇𝗒𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺 𝗍𝗌𝖺 𝖺𝗏𝗈𝗅𝖾 𝗏𝗐𝖺𝗍𝗈𝗍𝗈 𝗏𝗂𝗏𝗎 𝗏𝗈𝗌𝗂 𝗄𝗁𝖺𝗐𝖾𝗌𝗂 𝗎𝗆𝖾𝗇𝗒𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂